E bibikely ty avao koa sa da misy karazany: misy gne kasasaky, misy gne volavo, misy gne, eny e <hesitation> sy haiko na agnatiny e bibikely aby zany fa indreo io samy managny e findesandreo eo fiainagny da samy ray karaza vao e miaraky m mitady sakafo, miaraky misitokatokagny amign'eo, koran'izany.